<hesitation> Za mbôla tsy ary nandeha tan-dafy fô tia handeha tegna tia tandeha, mety amin'ny ho avy angatahiny <laughs> <hesitation> misy havanay avy an-dafy isaka roa tagno izy havy de ro- roa tagno izy havy de a- avy agny izy mitantara zao sy zao ny fandianagna agny de igny zany no aregnesanay hoe magnano zao ny procédure andehanagna akagny.